أول حاجة راح أتعلم سقافات عبر العصور القديمة، وبعدين أساعدهم في تحسين حياتهم باستخدام معرفتي الحالية وبعرفهم كل شي عن العلوم والطب وفي زمانهم يعني وأبني علاقات قوية مع الناس، يعني لتطويرهم وتطوير المجتمع في الوقت <hesitation> اللي يكون في علاقة الناس قوية مع بعض وأعلمهم كيف كان الطب وكدة.